Orait o au ule tanakai lepo meeke tabeng, ninang lepo niike nadoi awa talipabia late maliko, o nammee mo abiana tewato nee, tewago inne awa owatu la nammee, la nammee mo ena ummeng taba taliopeai age la niike pagau koi ulikang telaa nadoi makeo tawaliko nee, lateo tawaliko nado enang tabaako pioke tagibo tawaliko. Teng eng la nammee meeke mo ena innee awa owatu la nammee mo ena ninang <hesitation> teng ummeng prennisigo tabeng, ninang boipren nawato pangpagalo eng inne awa owago ninang paip iaska tabeng. Tete awa wate waikala koi nammee waking alo taba talipea loda, tee wate pagalogoi lake nammee alo wakang lake taba talipeai, teng teke enang alo nammee wakang taba talipoela teng teketai lema tee enang popo gawepe awa ten nee mo- abai o tee loida nee mo- abai. Tee o lepo awa owatu tee o asila niike lepo niike nado tang wate waikalako nai talipalamma, tat- talipalamma mo alangko lepo lea <hesitation> lepo aloma lapi ogo enang go Nado lepo oi loloke gauliko nee, <laughs> loloke gauliko late po ako, bat opong awa tete lolo ninang awa oweai ninang asing ang kapta nanungna tee peekala nee, teng nammee, mo- ena ule la ule awa owago lakang oto oto, oto oto langa peekala okopo taba gawelemanawa tabeng awa enang alo go awa kosi ka nawa gaweleka make lakang, enangka peekala nawa kalapeleko, lakeka awa talipeai awa angka manikumana tewa menabago lesioai, ang tee gawago lesioai, nugannaka annega ke awa oluai o waking alo tewato. <hesitation> eksampol, nii ang moatuna nammee inne awa, awa meeke talipabaluko ang wakang alo tewa lea nee, opong awa lea komplein malino nee, tee tang peekala late malala lamanoli owasienna ang, ang awa loida talipabaluko ang nammee kalesako loida lepo, ang <hesitation> anasukuko lepo, teng tete ule teng waikalogo teng talipanda nii latemalu. Teng tewa owanda eng awa owatu o tee o nammee ang ga <hesitation> pagalo meeke talipamana tebang Teng pagalo <hesitation> talipanda lema inne enang babe apabe la enang nammee taba mo eai tete oga ninamo awa owanda o nammee alo tabeng lea tee tewa. Tewago la nammee ummeng late lalana tee ule pagalo talipeai teng maka tee nuganna pagalo. Tete ningpo lepo awaga lepo bikiheti nakie waliko tang, tete awo kaunaki gawamangpo awa oweliai tete nado talitolia late lilingpo, tete tewago tee nammee taba late lalila, taba talipeli tabeng. Tabo tabang.